إذا صاحبي يلقى صعوبه في المنواض بكري، لازم يبدا يضبط مواعيد نومو، يعني يحاول يرقد في نفس الوقت كل يوم و يقلل من المشتتات قبل ما يرقد كيما الهاتف و لا التلفزه، ينجم أيضا يشرب شويا ما كيصحى و يعمل تمارين خفيفه باش ينشط الجسم نتاعو، أهم حاجه هي الإستمراريه في الروتين و يكون عندو صح صح إراده باش يكتسب هاذي العادا تع المنواض بكري.